Baka tamin-drô Rôiôm’onia àby iô zen̈y nisian’ny revôlisiôn aindiostriely zen̈y. Anisany raha maventy ary nan̈ova raha maro tamin’ny sôsiete ndraiky ekônômy maneran-tany zen̈y raha iô tamin’ny fotoan̈a iô andra io. Tamin’ny faha siekla fa elaela, siekla fa ela fekiny zen̈y fa zen̈y ten̈a ny anisan̈y malaza.